Volomboasary indray a, ny fahazahoaka azy de midika fandresena, midika fahombiazana. Tonga ao an-tsaina voalohany tonga de marary be ny an-doha raha vao mahita an'lay volomboasary be da be ianao, izay no antony satria mankarary maso lay izy.